Taka sa´a nu ni ku ja vai kuntiji kagonteeti ka jitati kaka´ati te o naga sáá a nuni kiriti kakuniti kastu´uti ko tu ku ko ka´ati te ka kastu´uti chi kajikati, kaka´ati te nuni kakati sua o nu iyo, ni ntoño yo´o ko in ve´e mayo, sua kua ka kanta taa.